سؤال عميق، أعتجد إن الواقع يعتمد على الحواس والتجارب، إذا كنت تحس، وتشعر، وتفكر، فغالبًا أنت في واجع حجيجي، لكن فكرة المحاكاة تثير الفضول، وتخلينا نتأمل في طبيعة الوجود، يمكن التفاعل مع العالم هو الدليل الأهم، واللي يخلينا نشعر أننا في واجع طبيعي.